Jo shtu ngë di të thom sa ditë mënd rrie një pishk te u frigoriferu, anchi përçë si thash, mua pishku ngë ndutu më përqen, u ngë ndutu e ble, kur jan ato herë çe e ble, u e priparar subitu, çë e ble di pomeriggiu? U gia mbrënvenit già e vu te digani, quindi ngë e di effettivamenti sa mënd rrie te u frigoriferu.